A <hesitation> ny lafo tsara a sy ny lafy ratsiny amin'ny fampiasana siramamy sentetika dia voalongany indrindra alongany a ny lafy ratsiny a dia a <hesitation> mety manimba ny ara-pahasalamana izy io <clears throat> dia ny <hesitation> lafy tsarany ndraika koa agnefany dia mampiasa bitaka fotsiny anao a dia efa afaka m <hesitation> mahavoasolo ny siramamy tena izy izy. Dia izay ny lafy tsarany aminazy sy ny lafy ratsiny aminazy.